باش تحضر كاس لاتاي أول حاجه غلي الما في الكاسرونه منبعد حط عليها كاس لتاي في الكوب و صب عليه الما مغلي، خلي لاتاي يرتاح حوالي تلاته لخمس دقايق حسب ما تحب الطعم منبعد إذا تحب تزيد شويا سكر و لا شويا حليب حسب ذوقك و حرك و بالصحه و الراحه، و إذا حبيت يكون فيه مذاق حامض هكا شويا ضيفلو عسرت قارص من الفوق و حرك.